Alhamdulillahi wuma, vita zhraha nah həɗika na ɗughwana t gabga ne kwara, kwarati munvanah vita da wuma ka, vita zhraha heɗika, do dzovka uzhinha kadzuwi da maga ka melha uzhinha ŋane da glafta, vita gafgla haŋ, futa-futa ka, kabga nuwene va yaɗ kəna, daɗa maga wuma kudeɗa kənna, vuka daɗa, hutafa yaɗa kəna ufaɗa. Ɗugwana zuɗuka wuma kudeɗa. Uzhinha da guluku da laft haŋ at melha, da tama ɗa tama teh t kagha, kah guleŋ haha mbrukaha lafka t melhu, yaɗa kadzuwi da psi murkwan mbaɗna Susi t wahala, ne sutaɗ wahala. kadzuwi da psi makwe ɗughwane ma ps yo, seh makwa dughwane da kli seh makwunda maga makaranta ah se makwunda sasəna ina, ah se <hesitation> sasəna d ɗafa, kabga nuwene d ɗafna neɗe marakwa makwu aŋa nu makag da kəl makwa kol hankalu anga nu maka ŋ wahale da sefka da klefta səkwaha da hga. Kabga ne kabga kabga nane eeppsi makwŋane har maga-magi vuk ufaɗa ka dzuwi da dzovi markwaɗa markun mbaɗa, kadzuwi da həb wuma kə ɗakana ma, uzhin ha yin ufaɗa huta fa həkəna, ufaɗa uzhinha uzaŋa zugun, tala makwu ya. Ne psi avla dadamuŋ yi. Ɗughwana marakw ŋane, innu nda kadzuwi da muni, sai marakwa ɗughwana dzara-dzi ɗughwana, seh makwa kərhaɗa dzavi-dzi kərhaɗa, seh marakwa nda hankal ne dəŋ nda hankal, seh marakwunda maga-maga jaŋa t kurani, maga maga ɗe. Har maga-maga t saukan kurani dzava-dzi aha uzhinhaɗa səma t mog mahaŋ tarbiya mahga tabga naye, vita da wumka apsa marakw ɗughwana nda hankale, maga-maga t dzaŋa sasəna haŋ mutunciya undu mutunciya melini, mutunciya li dah mahga, sasəna də dafa kabga vita marakwe wuma ka kakna. Marakwe wuma ka kakna sənənbu d ɗafu na ŋa nu. kahe da d ɗafre. Lab't marakuwe ko ndage na marakwe gahaŋ na sasəna dat ɗafa, nda hankale ha” dzava-dzal t jaŋa le t <hesitation> kur'ani nene marakwa vita dzavaka irin nanu kəm. Haka dzavaku t marakwu. Neɗe kadzuwi psi, kadzuwi da məg t wum na, se dzava-dzi nana hali sam jamma kadzuwi da mugo, guleŋ na alhamdullillahi, dgava dzi dzava-dzi hankal nɗa psi na, dzava-dzi markwambada. Ha hankal ŋane, haha kur'ani jaŋa kur'ani, uzhina ɗa ufaɗa sasəna d ɗafa. Alhamdulillah, ha ma nda da kori dadamuŋ wo. Dadamuŋ ne magata mun vana, vita dadamuŋ bew na. Yaɗ nda hankala ɗa age da dzovi nana, ha yaɗ da dzovo vita kwarakwara ka t dadamuŋ aha ina nda ɗoci avlaha dadamuŋ. Dadamuŋ guleŋ da tama ɗa ta kaha, eh cuhuvataka. Ko nuwena apkwara t dadamuŋ ko nuwe da manka ŋ duniya. Ko nuwe da monka ŋ dunuwe. Vita dadamuŋ kwara bə da dzov ku na, haka da dzovu, amma vita ɗotes ka avla dadamuŋ. Dadamuŋ da vlaɗata, guleŋ na amaga sallah konuwe kadzuwa ka da dzov ka marakw ŋane, markwaɗa alhamdulillahi, tozi zuɗukini, nda hankalini ɗamala yiŋ. Ɗamal yini gurvayin seh ɗa mal mahga, ha gwaɗa lem wo, ha gwaɗa cucata wo səma inunda mog na ɗa alhamdulillahi avla dadamuŋ, ha inu nda kori nda dadamun